La machin-a da cüzi al e turna dificil: alura a ie ün ago ch'a va sü e giü, lu asiun-e cun ün pedal opüra cun anche automaticheades, t'enfile ël fil ënt ël post giüst e pöi cerchi dë segui ël dizègn che ti völìe cüzi